Anggo songon musim sendiri kan anggo di songon ita ma di indonesia on kan dung dua musim dei rata rata, paling ima musim alogo, anggo dompak musim alogo anggo songon au pribadi, ima inda na tahan milasna anggo saro di itaon di indonesia on kan, ima biasana anggo songon musim alogo, paling biasana tarjadi anggo dung abis aha mai abis imlek mei rata rata mulai ma musim alogo tu olat ni bulan sappulu urang lobina, dung bulan sappulu biasana sampe ahai sampe imlek i biasana rata rata musim parudan muse meing i isi. Ima anggo dompak musim alogo dompak menek iba nasakali?, ima na tabona man- marmayam ahai layang layangi. Anggo rata rata i ma so uboto anggo rata rata alak na marmayam layang layangi kian maradu bonangna dei sanga i dia na um kuat, anggo songon di ita an i dope uboto, marmayam layang layang na pagitcat gitcat dei sanga pun- layang layang nise na paling gitcatna di musim alogo i, i ima na sakali jungada marmayam na songoninan dohot ahai dohot ling koum ma dokonon, baen na biasoi i son, i jawa on mar- mayam layang layang i, i baen adu mar adu bonang nai na um kuat iu baen songoni. Mangamuk ahai, koumi na ahai, na ubaen songoninan, baru idokon ia ma anggo ison marmayam layang layang i musim alogoi, nangge na songon i jawa an, ima i baen ia pargitcat gitcatna ise na um gitcat bonang na i ma na monangna, jadi songoni mattong anggo musim alogokan bahat i si angin, ima aha nai anggo isadun anggo songon musim paruuda- parudan i sadun paling songoni mattong, songon na mangguris pe di aragaam songon di ita an kan paling tu kobun tu saba anggo songon musim parudan iba paling, inda bisa mangguris inda bisa ke tu saba pupu na banjir saba ni alak na i uta an, mangguris pe mandepe tentu nga na bisa i kaluar aha ni gota nai. Anggo songoni muse anggo daganak i sadun sangajo alai dei anggo musim parudan, i jalaki alai ma songon lereng na ahai na tar <hesitation> miringi saotik baru i baen kalai ma dalan ni aha ni alai i marsiluncur sian ginjangan tu toru on, ima nasakali jungada au cubu dompak mulak tu uta an baen ahai pio dongan dongan i sadunan dompak musim udan i pio alai ma iba marmayam na songoninan, di waktu musim parudan i.